أول حاجة هخليه يفضفض ويقول اللي مضايقه <hesitation> أسمع مليح من غير ما نقاطعه كيك يحس اللي عنده حد يفهمه، نجم نقوله كلام أرفع من معنوياته وكيف ما تخافش كلنا نعدي وأيام كيما هادي، لكنك دايمًا تعمل اللي عليك <hesitation> زادت بنحاول نضحكه شوية بشيء طريف صار ليا ولا أحكي له موقف ينسيه اللي صار.